فضل طريقة أنهي فيها يومي, أقضي وقت مع أهلي, أحب أتناقش مع الأهل عن يومنا, ونتشارك القصص, بعدين احب أهدا واروق, واقرأ كتاب و اشوف مسلسل, كذلك أحياناً أحب أطلع أمشي في الحي واستمتع بالجو الهادي, هالروتين يساعدني أرتاح وأتخلص ضغوط اليوم, بيخليني أبدأ يوم جديد بنشاط وحماس.